Вақте ки тугмаи степлерро зер мекунем, мехчаи металлиро ба коғаз мезанад. Он мехча ба шакли харфи пе мебошад. Степлер мехчаро тела медиҳад, ки сӯрох мекунад ва охири он ба дарун тоб мехӯрад. Ҳамин тавр, қоғаз коғазҳо якҷоя нигоҳ дошта мешаванд. Ин хеле зуд ва қулай аст.